nafthirgo sobaan jo jahangal an deradum map ni labi didion odi map man goto e ban hat ere ol rojagi hot bo jye nastata hawaya bum lara dojye dere ol ma goto lor na kilo lara efta ato oni den den ato ide ya doj nun tojye dowaya bo nastan derum map hawaya mako bana google map map ita eftan hisa lara ato un tamia uko den den de tamia uto go